<hesitation> kiit nochome missiing'ii achame noo nopaipachinii lakook, kokapwa chepo werik chuukii kapwa mogochokoronikii koapaipai pesyonoe. Amuu amache koo komii mogochogoronik chuuki akwangchinii aengchi aenchi angot araan anan ko inok akonyapai pesyonoo. Akapaipachinii lakookchukii kopwonii kokatanii kopwanii kopokolen, kimeche kepe kop kogo apaipachinii amuu mogochoronik chuukiikochaman missiing, amuu tamaa aa aa kure alei opwaa kaamisyen opwaa ko koi koimkei nee kopaipai pesyonoo lagoi akapaipai akine.